الحمل الوديع لأنه يحب أن يكون دائماً <hesitation> ضمن قافلة أصدقائه لا يحب أن يعيش لوحده ويعيش تجربه بنفسه لأنني أشبهه في هذا الموضوع دائماً أحب أن أكون ضمن فريق عمل ولا أحب العمل بشكل منفرد والتفكير بشكل نفسي.